<hesitation> Тэ дэрс- дэрсэгэ пшӏыгэ къынхэр ушъхьэ <hesitation> эзбэр- эзбэр пшӏынэ ушъхьэ иплъхьэнэхэр къинэ къысфакӏо. <hesitation> Мантыккӏэ ищ-иплъхьэнэ щыӏэхэ нахь бо сикӏас. Эзбэрэ сикӏасэп.